Luwa nka na ja'asu taka ye ni kuu chilaa, jna ni kuu lata, jna ni kuu tondɨrrɨ, jna ni kuu lata, <hesitation> jna ni kuu chindɨrrɨyūū, jna ni kuu ndasa, ni'ña nchixi, <hesitation> chuu lí, taka ka lava ka ni kuu kalandria, ni kuu <hesitation> kitu, taka ye naá kuu lo iyo ñuu nda'vi ya á.